مشكلة كبيرة، هذي أول شي بتأكد إنه مشحون كويس، وإذا الشاحن تمام بجرب إني أجفل الجهاز، وأرجع أفتح مرة ثانيه. ممكن كمان تكون المشكلة مشكلة شاشة بس شوف إذا الشاشة مثلا مكسورة أو فيها عطل، وإذا ما عرفت السبب بروح لمحل تصليح الجوالات وهو راح يساعدني ويلاجيلي المشكلة ويصلحه يعني.